Nti kwan bɛn ne mɛtim afa so a mɛtim abɔ m’asikooko ho ban a ɔnsɛe a ɔbɛtim ada hɔ akyɛ. Yɛ nyinaa yɛnim sɛ, asikooko no, ɔte sɛ bayerɛ. Ɔte sɛ bankye. Sɛ wokɔfa bɛto hɔ ne sɛ woampɛ kwan a wobɛfa so abɔ hoo ban a ɔnsɛe a, akyɛreeɛ a ɔbɛdi bɛyɛ nnansa no, wobɛhu sɛ ne aahyɛ aseɛ ɔɔyɛ dɛ ne ɔɔporɔ nti kwan wei ne mɛfa so a mɛbɔ asikooko ne ho ban. Sɛ wode to hɔ a, ɔbɛsɛe nti deɛ wobɛyɛ ne sɛ, sɛ wowɔ ɛ-ɛ-ɛ <hesitation> friigyi a, wobɛtim aasensene ne nyinaa ne woatwitwa w’adeɛ ne wode ahyɛm. Sɛ woyɛ ne saa, wobɛhu sɛ, ɔbɛtim aahyɛ friigyi ne mu akyɛre a ɔnyɛ hwee nti berɛ biaa a wopɛ sɛ wonoa bi no, wokɔ a ne woakɔyi ne woabɛnoa w’adeɛ anaa so sɛ, wobɛtim aatwitwa aahata ama ne aaho ne woasi. Sam no, bɛtim de ka kooko po di wobɛtim so aaka ne te sɛ banku ne woadi.